இது ஒரு கடினமான ஒன்று, ஏர் கண்டிஷனிங் மற்றும் வெப்பமாக்கல் இரண்டும் நம்மை வசதியாக வைத்திருப்பதில் பெரும் பங்கு வகிக்கின்றன. நான் அதை எவ்வாறு உடைப்பேன் என்பது இங்கே. ஏர் கண்டிஷனிங் நன்மை. வெப்பமான காலநிலையில் உங்களை குளிர்ச்சியாகவும் வசதியாகவும் வைத்திருக்கிறது. தூசி மற்றும் ஒவ்வாமைகளை வடிகட்டுவதன் மூலம் காற்றின் தரத்தை மேம்படுத்த முடியும். ஈரப்பதத்தைக் குறைக்கும், வெப்பமான காலநிலையை மேலும் தாங்கக்கூடியதாக மாற்றும். பாதகம். இயங்குவதற்கு விலை உயர்ந்ததாக இருக்கலாம், ஆற்றல் பில்களை அதிகரிக்கும். காற்றை வறண்டு, வறண்ட சருமம் மற்றும் பிற பிரச்சினைகளுக்கு வழிவகுக்கும். சிலருக்கு அது உடல்நிலை சரியில்லாமல் போவதைக் காணலாம்.